जो भी कलाकारी है, हमारे जो व्यक्तिगत विकास हुआ, वह कलाकारी के वजह से हुआ। जैसे चित्रकारी करके, गाना गाकर अपनी बात को रखना। चित्र के माध्यम से अपनी बात को रखना और बहुत दूर तक सोच पाना।